Zong’a beu kum yeb beuru ma keu-ma kein meu kum yeb beuri meu keu inna se bààmurah keu inna se namurah keu in nase nameu val ko keu bang da meu keu bààmurah baa beu kou in ningma keu nase beu teu ema nuubood dan egnbeya bae m keu duna neb kam teu kali pina beu teu kin ema obege bae m keu dun aba leen sengi rah seng torah beu teu bud kini beu teu musel bena beu neb budboya beu keu in nase meu za meu ki lamke kumke mabe seng’a meu beng sawariri meu ki lamkese meu ki lamke sendi sengi koole in teu em kpang temuma mara dan woya zong’a ida nuubood egnma da nuubood gan buro si vonga nyambo seng torah sengi rah nlee madola ma geu nena meu zaru meu kum diro mu be nuubood keu lamke meu bed nuubood keu gbokeya ma meu eg de kou bàà meu gid ni’a ora eg be meusin bural mu kumta keu ota pa meusin nuubood embe numu beya pameu sin in geu kode kameusin gobeura lebmusin tabeu beura lebmeusin ni koole meu kang odu ha ya meu beje meu be kou ya meu bobta tusa meu bob tuko beya beu ma turi ningne keu ota ja ama ma geu seng’a meu kumdu meu za blensuwariri har men be nuubood gadn be je meu ki lamkese meu kum burah ya meu su ko tusena je yameu kita lamke ong yebbeu beya ya meu kita lamke nena ma kundu ma lamke kin ong yeb beuro za seng’a meu sodde bensuwari geu meu ki lamkese ha ya meu kanje meu pah keen je yameu ki meu sod tusina ya murita lamkeya. <noise>